Ny mombamomba ny hidim-baravarana, ny hidim-baravarana izay mampikatona ny varavarana araiky; ary tsy afahana miditra mba hiarovana amin'ny mpanafiky na ny ampomosavy sy ny namany.